<hesitation> ́́iiRàzúàr màa ówó ba kpalí blɛ̀ɛ làámù nì nɔ́ɔ̀tí <hesitation> be ni koko iɖa ìyè nì áhà lèe éze <hesitation> mòole ká bo koko eze màa ányiku <hesitation> ìgɔ̀nìèze nì ìjàfó èze búá ètè ká kíni, kíni búá be nì ràzúàr ni bàni, à nàáa koko ílɔ̀, à nà koko iɖa, à nà koko áhà lèe èze nì ányikuèze kínì búá be nì ràzúàr ni bàni.